Karazan-draha manjary andraoàgna zaoo, ôhatra cocotte-minute. Cocotte-minute zaigny, matetiky raha az- ela masaka be, raha atôko sarotra atôko be ôhatra zarikô regny e, regny raha atôko-fatôko aminazy. Lafôro, ôhatra lafôro zaigny i, andraoàgna <hesitation> mofo regny eh, magnamboàtra gateau regny, mampiasa lafôro. De multiseur- multi-cuiseur aminjeo, mahandro maro raha manjary andrahahoàgna aminazy, isan-karazany manjary andrahoàgna vary e. De misy koà rice cooker, ricr cooker manjary andraoàgna vary koà.